افضل طريقه ليا لانهاء يومى هى ان انا ارجع البيت بليل واغير هدومى واعلقها عالشماعه بعد كدا ممكن اخش اتعشى اعمل اكل حلو كمان اتعشى بيه ممكن مثلا اعمل فراخ او لحمه او حاجه كويسه اكلها بعد كدا اخش الحمام اخد شاور بعد كرا اخش عالسرير ارتب السرير كويس وافتح المكيف وانام